Binatang yang paling cepet dari istilahnye, lari ini ya itu kancil udah pasti cepat dia larinya terus harimau singa tuh, kalau kucing mah lambatlah kalau yang lambat ya kura-kura sih, tapi jangan salah lu dalam cerita tuh tahu benar atau kagak sih kelinci cepat larinya cepet cara berpikirnya cepat lain dengan kura-kura sakit pas lomba menangan kura-kura karena apa coba, nah keong lambat tuh juga dia besok menang loh mbak jadi dari hp coba kalau enggak tahu karena mereka banyak pasukannya, pasukan mereka banyak dimana mana, kalau misalnya kayak kura-kura sama siput sama nggak sih itu sebetulnya ya lambat banget jalannya tapi dia bisa menang lomba tuh karena hp ya pasukannya banyak kalau kelinci ya karena dia merasa nanti paling cepat kan kata nyantai aje itu ye akhirnya juga tuh di setahunya sih emang cepet kelinci sih kelinci bagus itu yang oh kelinci bener ini.